Pah bon, nauvana voro peh rorore a tsubaka, tsubaka vorope dadadao. Oria vorope rorore horiapa to anan nor ama voana ana. Patsor nor oh voa na ono, kah perore er, mia tabava upas pabon, e pusi. Pusi to vama topo na komana inu, to tatao vavasa na okuso. Poh voro pero rore tsa buk, ka buk, ka buk, kan pe reasem. Orai pato opop noi ati sata. Ti to nanau nama patsiako asata ge ati to kom ma voan tse ka bukuene. Kas buanivi tsa kes buk, ka buk, ka buk, kan pe buk varaene. Vei tane kas va upas a tsubaga va upas. Tsubaka varorore pa bon. Banusa me va rorore pah bon. Ubam nauvana tovakes rerenor pa tanubunubu. Vere ah mos tsutso to vakas rore nor pa ma ta nubunubu. Pavoria to vakes vasasa nor ama voa na ono nor anan nor pa tsor vava puts nor ama voa na ono vori nor anan nor. Kah rore er. Vei tane oria voropo upas ubam bon oria voro kito upas. Pa mamos bon.